Nta't sunpa yoya por que chiqueru'ojmä ensuciatzäkpa mucho y janu'sy omompa je istiercol y tambien je conejo cuando tzyäkpa pipí janu'sy omompa muy fuerte, mesyku tzäpya manchado je piso de amarillo y por ejemplo tuwi' tambien nta't nta't sunpa por que janu'sy tu'myajpa eya tuwi' y luego hay veces täjkojmtyi nä ijtyajtyo'u.